Nakke rie capingku na sarea totoa ku nampa cadi i ku peihara na wattuna ku pelihara battunna caddi <hesitation> gassing kusare kanre <hesitation> nampa beru caddi ji i sanggenna bakka ku elihara tarrusu iyami injo <hesitation> punna lampa a akkoko ku papinahang i minroa isse riballaku lampa isse ku sapu-sapui maing injo ku pangalean isse kanre ta alla-allo, allo bangngi, allo banggi disre naung kanre di sekko mi injo naung kallongna ri benteng siringku <hesitation> punna bangngi injo na si ammarang i raha ku kuamo <hesitation> rie isse angkokbi injo apasse angkikki i lampa isse kutangara <hesitation> nampa caddi i sanggenna bakka punna rungka-rungka isse punna talia intu <hesitation> asu angkakbengi punna talia intu bah, punna talia intu ulara punna ularayyama na ngikki na kanre <hesitation> anungku belei capingku ouh paka lakbusu na punna nganu mi injo-njo capingu injo capingku ku pappada mento i anak <hesitation> elek intu ku erangi ansulu lampa kusekko kunjo mae ri kokongku ka lohe kunjo mange anu iya <hesitation> rukuk <hesitation> maing isseinjo ku salai i maing injo ku salai <hesitation> lohoro isse injo lampamisse ku tangara <hesitation> kare na kanrei bahi Mae isse ku tangara ku spau-sapu. ku pagalleangi ere inung ku pappada mento i ana <hesitation> mangngaribi isse intu ku erang isse minro maingi ku erang minro intu pole <hesitation> ku sekko isse pole iyapa ku naik ri balla ku <hesitation> tangnga bangngi pi <hesitation> tette samplo pi ri bangngia <hesitation> karie ka lukka i eh nu sulu ballinna injo belei pappada mentoi anak <hesitation> sanggenna lohe anak na ouh nakke injo capngku iya mengaku mento'a ku pakbakka mentoi nampa caddi na injo pole anua sapia <hesitation> sapia injo pole capia punna nu di sayang sayang to intu pada anak manna itu pole lere lampanna lampa ji ri kanang alampa ri kiri, atatta tokji intu minro ri balla <hesitation> coba mi i injo capinna pung sampe aklampa i kunjo mange <hesitation> anre kusse ntere mae injo na hoja i ri pesbuk nakua ndeke mae sapinta ouh nakua mo ouh na minro to intu caping ku ja ri ballaku ka nu <hesitation> nu isse mi intu ballaku ja intu capingku